أتمنى لو أقدر أتعلم اللغة الإنجليزية بشكل أفضل, لأنها لغة عالمية, وتفتح لي فرص كثيرة في العمل والسفر, كمان فيها ثقافات متنوعة, وأحب أتابع أفلام ومسلسلات بدون ترجمة, إذا كنت اقدر أتكلمها بطلاقة, يكون قادر اتعامل مع الناس من مختلف البلدان, واستفيد أكثر من المعلومات اللي تصير حول العالم.